Sa, roti, tolu, fat, lim, onan, fitu, alu, sia, uca, ucasi sai, ucasi roti, casi tolu, casi fat, casi lim, casi onan, casi fitu, casi alu, casi sia, uturu, turusi sa, turusi sai, uturusi roti, turusi tolu, turusi fat, turusi lim, turusi onan, turusi fitu, turusi alu, turusi sia, ut'tolu, tulu sa, tolu roti, tolu woitolu, tolu resifat, tolu resilim, tolu resionan, tolu resifiti, tolu resialu, tolu resisia, utufat, utufat rasisai, utufat rasiroti, utufat rasitolu, utufat resifat, utufat rasilim, utufat sarionan, utufat rasihitu, utufat rasialu, utufat rasisia, utulim, utulim resisai, utulim resiroti, ulutim resitolu, ulutim resifat, utulim resilim, utulim resi onan, utulim resifiti, utulim resialu, ulutim resisia, utuonan, tuonan rasisa, Tuonan resiroti, tuonan resitolu, tuonan resifat, tuonn resilim, tuonan resionan, tuonan resifiti, tuonn resialu, tuonan resi, otofitu, otufitu resisai, utufitu resiroti, utufiti resitolu, utufiti resifat, utufiti resilim, utufiti serionan, utufiti resifiti, utufiti serialu, utufiti rasisia, utualu, utualu serisai, utualu resiroti. utualu restolu, utualu resifat, utualu resilim, utulu resionan, utualu resifiti, utulu resialu, utulu serisia, utusia, utusia resisa, utusi resiroti, utusi resitolu, uturia resifat, utusia resilim, utusia resionan, utusia rasifiti, utusia rasialu, utusia rasisia, raca.